<hesitation> aani nazi yatumika kwa mbio nyingi. Nazi yatumika waikuna ukagunda kuikuna wakamua, ukagunda kukamua masisa nkakha ndani, wayagonoza yada au kama ukakunda kwembika siku idaida wembika wapata mafuta yakubikia. Nazi hiyohiyo daha kuikuna ukaa m- m- ukadoa, ukakamua ukadoa tui ukembikia mamnga au mahuti. Bahada ya kuhikamua nazi hiyohiyo ukimbikia ubwabwa. Wadaha kuikamua nazi hiyohiyo ukaungia mahaage. Baada ya kununua nazi hiyo hiyo ukakamua ukaungia nyama, yaani nazi nikia tutu unachurukuta na nazi wembika bwache, msunga, midopea, mbogha zose ukakwenda kwembika na nazi wembikaa. Kwahiyo nazi inavinywingi, masisa nayo ukakunda embika kashata, eda yasokoni ndakutaga. Yose hizo ni matumizi ya nazi, hizo khombe nembikia.